<hesitation> Kolotsainan' y Etazonia akany, voalohany olo any libra afaka magnagno ze raha tiagny atao, tsisy olo megnamegnatra, avekeo <hesitation> afaka mandeha, nofinofinao zany afaka tanteraka izy koa any Etazonia fa ny moyen fôgna ny erany.